هو، پينگوين د مرغیو له ډلې شمېرل کېږي، ځکه چې وزرونه لري، هګۍ اچوي او د بدن جوړښت یې د مرغیو سره ورته دی، که څه هم الوت نه سي کولی خو بیا هم داسی ویل کیږ ی چی پنګوین د مرغیو په قطار کی راځی، خو رفتار یی د مرغیو دی، اوازونه یی د مرغیو دی او ریز د مرغیو کوی